Duncas, prima si fadiat, fadeus sa crocoriga cun cibudda, però sa cibudda <hesitation> dd'olit cussa bianca chi est bella druci, fait arrogus mannus sa cibudda, si ponit totu impari, cibudda e crocoriga, si fait rosolai beni, poi, si per casu <hesitation> est tropu asciuta s'aciungit pagu pagu di acua, ma pagu cosa <hesitation> pagu pagu, finzas a candu tui bisi sa consistenza chi ti, chi dd'olis cota meda sa crocoriga o chi cota pagu pagu prus pagu, dipendit unu cumenti praxit. Custu est su primu, poi po segundu podis fai su perdingianu nieddu, su perdingianu nieddu, allora si spacat, metadi po metadi, s'afitat cun su e in mesu si ponit perdusemini, allu e pagu pagu de sali. Si torrant a combaciai i duas partis e si ponint me in su tianu cun d'u' pagheddu di ollu E si faint rosolai a pagu a pagu, poi si girant, finzas a candu <hesitation> più o meno cumenti a una praxit, torraus sempri ingudanis. Poi cotu meda o cotu prus pagu, dipendit de cumenti a unu praxit. Poi po sa terza pietanza podeus fai su fasobeddu, si fait <hesitation> si fait su fasobeddu budditu, si lasat coi binti minutus, dipendit de su manniori de su de su fasobeddu. Così, poi si ponit tamatiga, chi s'agatat tamatigas friscas e poi a chi praxit una scatulledda de tonno, opuru scatulledda di carne, carne, si cussu si podit ponni, pagu pagu de mozzarella, unu nci podit ponni totu su chi 'olit in cuss'insalada. E cussu fais u' insalada <hesitation> de de fasobeddu, poi donniunu ponit su chi ddi parrit su chi ddi benni a conca e fait, tesinanta